Nagniera didagtera ro numero tu, diop, chon, tap, gay, xop, gach, xon, gaa, chiꞌ, chibtub, chiptiop, chipchon, chidachi, chimtu, chimtiop, chimchon, lbitap, gald, galbtub, galbdiop, galbchon, galbtap, galbigayꞌ, galbxop, gal- galbgach, galbxon', chider galbichi.